Woodi bambanci hakkunde Gongaaku be imaanu Ee, miɗo yiɗi koɓe trust e faith ko laawolji toowɗi, kono ko saɗɗa. Trust ko laawol ngam gollal ɗiɗo e joɓɓe, e faith ko laawol ngam waɗde kadi njangde waɗtude yimɓe, kaɗi ko njanguɗi.